won tun won kawaidatimuu wontun yaani sameheatifi won dudu dandete hin samehetufii dub won tun won kawaidatimuuu won dudu sameheatin wom jirtumuu dub won sun lilla dansamuuu maana <hesitation> man yedeni <hesitation> won dudu dandete unnum samehetaaa manake waatin <hesitation> won sun sidura hinyakin atin dandete hin samehen saa agarii makosa sit midassen makossa sun dandete hinsamehene ak attin samehen nam dibin pengine wa nadente arratan naden tetin bullen maan ittat, <hesitation> abbasun hinsamehetafii? unnum samehetafiii gar waqah dandete ammotu saa agar dunian arra inaman willin sameheu.